المعتقد المهم بالنسبة لي هو قيمة التسامح. هو من أن التسامح يساعد في بناء علاقات إيجابية ويقلل من النزاعات. إذا تعلمنا نتقبل اختلافات بعضنا، نقدرنعيش بسلام ونحقق التفاهم. أود تعليم الآخرين أهمية التفاهم والإحترام المتبادل. لأن هالشيء يمكن يغير المجتمع نحو الأفضل.